Mɛkisik a tun nɛ limi kontina amɛrikɛn wa.aoyi o ma dɛmu ,ho yura so, wewia we ɛnn han yurɛniso matete, aretin a nɛzi migue bin matete mɛ wewia minbin. Donh oyi lo wewia, to puna woroza mibun ubiɛn minuu, an ma ho piian ,pipian nɛwe pun sɛba beza.